komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá nýju

fyrir ungmenni heyrum af

í Bretlandi fjöllum um Íslandsmótið í listhlaupi á skautum og kíkjum aðeins á jólastemninguna um helgina ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar Krakkafréttir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 og viðburði og

skipulagt sjálf rýmið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

nord eða á íslensku Norður bókin byggir á norrænni goðafræði en er um umhverfismál þannig að við ætlum svolítið að vinna með umhverfismál og spyrja okkur hvað

gert til að búa til rými hér þar sem við getum rætt þessi mál án þess að vera hrædd ég held að

koma hingað bara til að kynnast

og vera með vinum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 jólasveinar í Lundúnum í Bretlandi setjast á skólabekk til þess að vera vel búnir undir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

tuttugasta og þriðja sinn sem

er haldinn í Lundúnum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

unglingastigið er elsti aldursflokkurinn sem keppt var í á Íslandsmótinu um helgina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

árið tvö þúsund og nítján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

þar sem ljósin voru tendruð á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

sér hvað finnst þér skemmtilegast við jólin

stúfur er svo skemmtilegur stúfur gaf mér einu sinni kartöflu í skóinn því

grenja einhvern tímann ég veit ekki hvað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

í lok nóvember var mikið óveður í Colorado í Bandaríkjunum og risastór ákvað að forða sér undan því fóru ekki alveg eftir umferðarreglum þegar þeir fóru yfir göturnar en komust allir yfir heilu og höldnu reynið nú bara að telja við þökkum fyrir

í kvöld og sjáumst á morgun